Ënt ël Regno Unito a ie la regin-a e ël re e ël guvern e ël parlamento. A parlu angleis, a sun surtì da l'Europa e al an 'na muneda ch'a s'manda sterlin-a e al e ün pais u tanta piöva e sai pa d'autre coze